Dore kpari okporikpiri dore kpirikpiri yor swanri sin mmu and ngebu mmu yor kara kpa weeh ka chu swan bo mu see nama ntito nnoo, juma nnoo eken mu so boi nari bae ah ba ko kpa bo nuye, cheere nooru, kpa yime so that tay ki ah lobo mmu oo ka nama ntito ra ka fie ra juma nnoo. Eka chu ama, raka borou ekpii omuo ba ekpii era juah ra dema nja ni oko otor bae. Oku otora bra me so nnaranton ra ka see omo ra ka nara. Nnenenu ra ka na, ray ka sena so nsan, eka seinyo, ra ka nera obofa, bae nara weeh nga chura bo far mu, nga torara swan nmu. Nga kukurah then ra ga chu ama. Teki ama, aba kra see oku ofiegin obofa yor ka chu ama, ka namu tito, bama nnoo, nnoo yen babae kere kere nnoo, ra ka wenso nnoo raka wenso ofar bere raka wenso ofar nmu wenso kere kere anu, nye kra ama nee. Chure namee anu, bay nara weeh ra kra towa anara juan ra ka nara, famu ra kpo ka are, ka tora anara juran, ti juan, ka see onu mmu see la juan then ra ka namaria, kpara babee kpara, wen nnooru kpa denu tite bae boron towen then ra kara tora amaron nnora ka lura, ra ka namara, bae ka jura so ntito ray ka nah kakaka boin ntito kakaka boin ntito ra nara wey kpara doriya, oku chere neeru doraninya kura nawo <hesitation> kura kure dorinyan, kure nae kaka kaka bentou dorinya ra ka na, okane ari nara kaju, bae kuno ari nara kaju bae ka nae because ra na bido abato danja, nja bato borain, nja baten abote bae, nsewine bre bae ra neme anu, obari ka yarin ka kori dere geta dere geta raka nama ntito oo, ntito noo ra ka noy Kparan ntito eh, anu ratintinru, anu ra tinru oka are jura oloo. Ton juen ken oka nama ntito re aru tianu debicana obari ka yiara aka nara obari ka korira. Atinu atebo ako obari wa menu ochuri bi wenroso, nero obari nka nee obari ebe deree anu, chure bey nameru sey otor, chure ra ka pien pien pien pien ra egeta ka chan are, bey nara pien ageta ka chan are, bey nara pien ageta ka channa are, bay anu ra kra na eni, because so obari njean ra ba to na. Obari kakaseri, ako obari ako obari anenu ra geta nini ntito anie because tenayo ofar mmu oo kuro kwenrekwere aju weerai, kwenkwe nju bra weehrah bi nani. Ofan mu a channa ara, bay ara nara ba jura, bay ara nara bay jura, e nara wey ka jura, so nka nara pien pien pien pien pien pien mba to chu esua na. Kori ka chu esua tama a mor, nga chu esua swan ntito ofiegine see chu ajuri, nchua ajuri ntito oo. Ntito bere kara pien pien bae nama ri, in namara pien pien obari kakasira because nje nanu rai jima obari oka wee obari ko obari owanenu agate nini eh ntito no masin nini masin botora in ajuri eh, obari na nenu. Osuun nara, weere obari wanenu, aqeta noo ara nee ntito, tin okin ban ntito, juan ekayo eken, oka fe kayo juen ekayo eken ona ntito oo odoro boru. Na chari looru so that nara nton okuo ekwere ki ju kra weeru ra kra neeru ntito, because oku afeigine wa owa mer wa yanu gbere, ro na nyime osuun eba weraru neeru. Oka na yime chu mpioyo nama ntito, so that wa na weeh, wo nah weeh kra kpenru chu kpee yo neru bae ntito ra nari oka kpee yo neru bae ntito ra nari oka ari see na ntito yoo, chu ekayo juen ken, ofe kayo juenke, a churi epo wen bo mpioyo wa yan ko ntito nee juenke na pien pien pien pien. Nka nten on obariyo ra momo ru, ka nten wa yan ko toton pee oone, bia pee oka see nten ni oka nten omo, obariyo ba moru oka seer owara mmu yo, tera gwan oro bere clocki ma bere danja, ma no wo ma nara ntito yo, ma nara juri gbogbo, a chu a sway nama ka tiru, nga nama pien pien kere gbogbo gbogbo gbogbo a ton tar a fui because a tar clocki bae ton aqui, nonu baba bo bae ton talle ra pon otalle clocki yeon. Yoon bae kra neru okaranton kor kra mor ekpee abo, abe wen ekpee abo bae nara pien. Ogbonro yo abaratee abato nara, ka kpenree fe okayo. Obara nara, na pien pien pien pien nton tar, wa yan ko ntonyo aberata owa quira ntito arara, osun jura bi nara. So gbama dan nani ni nna mo osuun ma nama mpee mpee nah till nton atar, bin ton tar ntito nka kpenwe, dare okpento doan oo namara bae nae ntito yoni, atito ra osoe doso, oka fe kaya, kaya kun nenu oka ton <hesitation> oka ton joan aru banukor toro ton ajor aru sabora chi chia e ka tinru fura akar alabo, ra fura dobi na chu chura bae tin ru kra aru ka aru wee wee obariyo ra abo doin seen tena abe anu domani lama bae anu domani ayan, dan puni aneri ajuan yen puri yen aowe juan puni yo wenru na ntito eo so okar na bido oka chan seen seen so tari yime so aton bodo